Okei a itar akue tsinenugu tok peles. tok peles i tagaga e solon kapan ne. e solon kapan mna- agi posa a tsunone kui noku semuga bte <hesitation> hatena tru tubu gaga ti taya ti taya bte tsinera lua toa han e kamnen me mo raranga. alua toa han e kasmen me mo <hesitation> ranga mo mas maska wutremu han telana tra mamana ken makumi tgaga tela tela tra makum te gomera ra rebna ba hol wol. Na ga i tgaga ti kui mia ga bagate posa regna tru tskitski bte nopu naga tru tskitski. u <hesitation> ranga u tokpeles u <hesitation> u ranga tgaga maska tgaga. u tski tski agi hanopui ya tru tskitski. age pan guma tru tskitski. age mas bol bollo siwange tre go tskitski aga kemne bolbolinu pidgin nu iglis. ero ranga u <hesitation> a rebna u <hesitation> wagoga/poka treroman ranga rke. Age go ranga nahas <hesitation> u rangi tagaga lagnomina mamana ken ka tru tskitski noni. Aga kemne na tupoko bagate mne nalu tspnegulu( <hesitation> ranga tin. So i tagaga akue long longle naga mats tapala mats rebna tgaga tna hitul ri lamana ena skul noku sere <hesitation> e hatati noku sera masla taren u ranga tan tgaga i bougainville, tok peles tagaga. Age kamegu man ranga rke traha agi posaria tru u tskitski agu ruruhana